ہ <hesitation> کنچی بولتے جو کہ ہم یوز کرتے بہت سے کاموں میں، جو کہ پیپر کٹ کرنے میں آتے، اور بہت چیزوں میں ہمنا ضرورت ہوتی۔ اس کے دو پارٹس رہتے۔ <ہیزیٹیشن> جو کہ ہم اسے <hesitation> یہ بھی بولتے۔ اور اوپر پکڑنے کو بھی کچھ رہتا، جس میں ہم اپنے دونوں بوٹ ڈال کو پکڑ سکتے۔ اس کے اوپر کے بلیڈز رہتے، وہ بہت ہی شارپ رہتے۔ جو اوپر والا رہتا، اس کو ہینڈلز بولتے۔ اور جو کتری یا کنچی جسے ہم بولتے، جب ہم کنچی کھولتے تب <hesitation> دونوں اس کے پارٹس الگ ہوتے، اور جب ہم اسے بند کرنے کا ٹرائے کرتے تب ہی وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے، تو اس کو کٹ کرتے ہیں۔